اه رقم الهاتف الأول اللي هو اه خمس مئة وسبعة وثلاثين عشرين اه تلاتة وتمانين، اه رقم الهاتف التاني اه تمنمية واحد وتسعين اه صفرين اه خمسة وستين.